نیند کا اصلی کام ہے باڈی کو ریپیر اور ریچارج کرنا۔ ڈیلی سات سے نو گھنٹے پراپر سلیپ لینا ضروری ہے، ورنہ انرجی لو ہو جاتی، سٹریس بہت بڑھ جاتا۔ پہلے ایک کنسسٹنٹ کنٹینیو روٹین سیٹ کرو، نہ چینج کرو تو بہت ہی زیادہ دماغ خراب ہوتا۔ سب سے پہلے بہت ہی ضروری ہے، سلیپ سے پہلے ہیوی کھانا کھانا، کیفین یا فون کی اسکرین بالکل بھی مت کرنا۔ کیونکہ لائٹ اور کام انوائرمنٹ میں باڈی ایک دم ایزیلی ریلیکس ہو جاتی۔ بیڈروم کو ڈارک اور کوائٹ رکھو، کمفرٹیبل بیڈنگ یوز کرو، تھوڑا سٹریچنگ یا ڈیپ بریتھنگ بھی ہیلپفل ہو جائے گا۔ اگر شارٹ نیپ لے کے اٹھنا چاہ رہے تو بیس سے آدھے گھنٹے کا بہت زیادہ ہو گیا۔ ورنہ نیند اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ کی۔ میں بولنا بیان نہیں کر سکتو، نیند بہت ہو جائے گی جوان اور بچوں کے لئے۔